म्ôर् सरि जन् च्लोसे फ्रिएन्द्स् अस्ते, औ रोतेअन् लुकर् बोय होइ से, एजोन एकोइस्, एजोन बिस्, एजोन उनोइस्, औ औ एजोन उनोइस्।